Markto tra katun te katsin kukte nuguku markto a tangtangna. a mar kto a raranga hamna. a markto te hagum hobto hobto weri bte hamatsku era manka. Na markto te han nganga weri. kui hobto weri halineru hak hakats u niga. Nona markto a niga te ron ha tubtu a ni niga i hana han. Na tana ka. markto te lumeruma manka i lamna btemne me hatamun eren. e mas ranga butin eren. emas ranga buti neren ba katun hobto te yatina nona markto a niga. Markto has te hiahal hala weri. te kamena katun a niga kamena toa katun aka mne hatamun ene. hena. Hali nena lbalba te hasoge enen ne halinna kanna te nan hobteri. Nona mar marken markto man nge te ngilin tre nuguku yahana katun. Na tanaka, ko ngilin kaka gno menga kuei ko ngilin tra tre nga <hesitation> rebna te lar me bte larmi han hene kamera man tukui man kapan te la werumen i han ba rorte larme larma larma bte mne ka hatamun ri me kagno mera rebni han. halineru hakats, hatati era rebn ate mar kui wera man ka. mna rori ki lama bte hatamun era niati. emua. Markto a niga rke mas habangin reri tra rebna ba rebna te yantuein tre ra markto bte hre sire kukte ren ba han te kahanigna